Satria da teo gn'anakinareo nanomboky marandray. Da nitagny an'izao. Nahasoa azy mba teo avao koa gn'anako <noise> da mba niaraky <noise> nilalao reo. Nomeko hany ataondro i satria tsy misy olo tatragnonareo tao.